Allor, idealment ij, <hesitation> allor 'a matin m' scetass, ma lo sai perchè? Perchè in realtà ogni giornata non è quella che poi <hesitation> voglio fa ij. Ceh ogni giornata ij vag 'a faticà di solito. M'aiz, m' scet 'e cinc 'e mezz 'a matin e vag a faticà, pò pigl, statt tutt 'na jurnat dint 'a l'ospedal. Eh, poj che faje? Ceh magari te ne vai, inizi a fa. Te ne vai semp tardi, ceh ti parlo sempre delle sette, le otto di sera. Te ne vaje, inizi a fa <hesitation> quello che tu vuoi fare. Ceh magari o ti vaje a fa l'aperitivo, oppure magari torno stesso poi con i mezzi. Pecchè ij pò quando vado la mattina o vado il pomeriggio a lavoro. Ceh la mattina, oppure torno il pomeriggio da lavoro, <hesitation> c'aggia mettere comunque doje ore p' ji e doje ore p' venì. Quindi non riesco a fa niente. 'A jurnata invece ideale foss ca t' scit 'a matin 'a n'orario tranquillo. Mi sveglio, <hesitation> semp a casa mia, della mia fidanzata, pecchè stamm insieme. M' scet cu essa affianc, stamm n'grazia 'e Dij e accuminciamm a fa 'o cafè. Poj aropp 'o cafè uno si prepara, si lava e <hesitation> e niente te ne vai e inizia Na jurnata vera e propria e quindi che fai? T' vaje a fa nu girett, ceh magari che ne sacc, ci mettimm dint 'a macina e dicimm, mo oggi saje che facimm? Ce ne jamm direttamente. Foss tantissimo bello a sta più vicino a Napoli, quindi. Pecchè io vivo comunque a Milano. Quindi magari dici ok, stamm vicin a Napoli, ce ne jamm. Arò ce ne jamm? Jammuncenn direttamente ngopp 'o mare e t' vaje a fa 'na girat 'o mare no? Questo ovviamente lo puoi fare anche a Milano, che te ne vai per le zone vicino Genova. Però comunque è chiù distante, è chiù brutto, pecchè ij pò so attaccat a Napl no? E, e quindi si, <hesitation> ij m' facess chiù capit. T' scet cu calma, t' faje nu bell cafè, 'na bella colazione, pò pigl e te ne vaje insiem. T' pass 'na jurnat ngopp 'o mare, pò magari vaje a salutà pur 'e genitori suoj e 'e genitor tuoj, e chest secondo me è la giornata ideale. A sta insieme, 'a sta bene, 'a verè 'e persone ca tu vuò bene e con cui si semp stat. <hesitation> Certoad oggi per me 'a jurnat ideale non sarebbe <hesitation> non stare insieme alla mia fidanzata. Ceh nel senso si amma sta. Amma sta pur <hesitation> ngopp 'a Milano, va benissimo, mi fa piacere, però amma sta insieme. Ceh a sta collegati no? E quindi sì chest è 'na jurnat ideale. Che poi idealmente si nun ingrassass m' magnass nu bott 'e roba. Ceh nel senso che ij so proprio purtat p' 'o magnà. M' magnass d' 'a matin 'a sera parmigiana, patan, salsicce, cotechini. Questo sì. Quindi 'a jurnat ideale in mezzo ci sarebbe molto cibo. Molto cibo, mare, la mia fidanzata, musica e forse anche famiglia. Se uno riesce ad unire le due cose bellissimo. Quindi chesta'ccà è 'a jurnat ideale. Pò 'a jurnata mia normale è 'na jurnat 'e merd pecchè poj 'a faticà d' 'a matin 'a ser e 'a guagliona mij adda faticà d' 'a matin 'a ser. Arrivamm 'a cas. Buonanott, buonanott e te ne vaje a durmì. <hesitation> E si fatica tropp. Secondo me stamm faticann nu poc tropp e ma questo è ancora niente pecchè mo arriveranno altri bei periodi addo si fatic ancor 'e chiù. Mo verimm nu poc che riuscimm a fa.